קוקער איז א- האט א גלאז און די פארנט נאכדעם גייט עס, ווערט עס גרעסער און גרעסער, און מ'- און ס'האט א גרעסערע ג'- פארגרעסערונג גלאז די אנדערע עק. דאס ציט אריין וואס מ'וויל זען פינדערווייטענס און מ'קען זעען ווייטערע זאכן נענטער.